<hesitation> ena mane kan igogere ka akeroka okia menege gojoko okia menege ya naoko onaokuwa e so mene binatang imasgogapala ne manege igogere ka akeroka ena manege ma gogerena mane gasi oka ja kaokoka dina akeroka.